Eh wakkati mi fuɗɗi So tawii miɗo waɗa hobby ngal oɗɗo, mi waɗataa waawi njiddaade fiyaangu e goɗɗo sabu miɗo heɓa hobby ngal fiyaangu. Miɗo njiddaade fiyaangu e hoore ngal, sabu njamaaji ngal njiddaade fiyaangu goɗɗo sabu njiddaade